гүлдей сезім бір жүректе бүрін жарар кез келді
жүрегіңнен бір орын бер бір орын бер бос болса
мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша
өміріңнен бір орын бер бір орын бер бұл өмір
екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша
сен жұмбақсың мен ғашықпын менің сырым белгілі
сен қымбатсың жауабың да қымбат маған ендігі
жүрегіңнен бір орын бер мәңгілікке өтінемін
бір жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі
жүрегіңнен бір орын бер бір орын бер бос болса
мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша
өміріңнен бір орын бер бір орын бер бұл өмір
екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша
бос болса бір орын бер
жүрегіңнен бір орын бер бос болса
жүрегіңнен бос болса
жүрегіңнен бір орын бер бір орын бер бос болса
мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша
өміріңнен бір орын бер бір орын бер бұл өмір
екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша
бос болса
жүрегіңнен орын бер бос болса
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
жаңалықтар
студияда таңғы жаңалықтармен жандос сейдаллин
мемлекет басшысының үкімімен аружан саин қазақстан республикасындағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметіне тағайындалды деп хабарлайды қазақпарат ақордаға сілтеме жасап
аружан саин бір мың тоғыз жүз жетпіс алтыншы жылы оныншы тамызда қызылорда қаласында дүниеге келген
әл фараби атындағы қазақ ұлттық универститінің география факультетін бітірген
еңбек жолы әр жылдары көптеген телеарналарда жүргізуші болып қызмет атқарды
екі мың тоғызыншы жылы мүгедектерге қамқорлық жасағаны үшін аталымы бойынша алтын жүрек сыйлығына ұсынылған және халық сүйіктісі ұлттық сыйлығының лауреаты
бірер күн бұрын ұлттық ұланның шымкент қаласындағы алпыс бес нөл алты әскери бөлімінің сарбаздары тапанша ұстаған адамды залалсыздандырды
қоғамдық тәртіпті қадағалап жүрген жауынгерлер жол жиегінен он он бес метр қашықтықтан қарудың оқталған дыбысын естіп
автомобильдегі жедел мақсаттағы батальонға қарасты әскери жасақ жетекшісі ефрейтор қасымбек арынов патруль ефрейторы владимир ирачин және қатардағы максим дүйсенбай дереу оқиға орнына жетеді
белгісіз азамат оларға дөрекі сөйлеп қаруын кезеніп сес көрсетеді
сарбаздар шапшандықпен күш қолданып күдіктіні қарусыздандырады
бұландықтар жауынгерлік қарумен заң бұзған азаматты еңбекші ауданның ішкі істер департаментіне тапсырды
тексеріс нәтижесінде күдіктіден оқтаулы макаров тапаншасы мен жеті оқ тәркіленді
каспий жағалауынан адамға зиянды заттар табылды
ақтаулық санитар дәрігерлер каспий суы мен жағажайдағы құмнан сынама алып адам денсаулығына қауіпті қоздырғыштарды анықтаған деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
зерттеудің қорытындысы бойынша бұл бактериясы екендігі анықталды
оның асқазанға инфекция түсіріп кез келген ауруды асқындыру қаупі жоғары
сондықтан мамандар тұрғындар мен қала қонақтарын шомылу маусымы кезінде сақ болуға шақырады
мамандар құмды қопсытып қопарып жағажайларды жиі тазалау керек дейді себебі осындай кезде бактерия күннің астында өледі екен
дабыл қаққан мамандар аталған жағдайға байланысты қала әкіміне хат жазып ұсыныстарын жолдаған
келер жылы абайдың жүз жетпіс бес жылдығына орай бес жүзге жуық шара өтеді
бұл жайында кеше нұр сұлтан қаласында қазақстан республикасының премьер министрінің орынбасары гүлшара әбдіқалықованың төрағалығымен мерейтойды дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссиясының алғашқы отырысында айтылды
отырыста халықаралық республикалық және өңірлік деңгейдегі бес жүзге жуық түрлі іс шаралар өткізу жоспарланған
абай құнанбайұлының жүз жетпіс бес жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі жалпы республикалық жоспар жобасы қарастырылды
айта кетейік биыл отызыншы мамырда абай құнанбайұлының жүз жетпіс бес жылдық мерейтойын мерекелеу туралы қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаевтың жарлығы бекітілді
мерейтойды дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылған
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін қайта таныс боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз сегіз градус ыстық нұр сұлтанда плюс отыз бір градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
қараңғыда көзім түсті саған есімде балағаның
сезіндім мен ғашықтықтың мың ішіндегі тұлпарға санағанын
сол түні өзіңді көп іздедім ханшалар арасынан
шықпай қойдың сен есімнен жүрегімнің жабылған парасынан
қаншама сұлу қыздар көп өзіңдей неге неге жоқ
сыйладың жанарыма от жоқ болдың ғашық етіп қойдың да оу
көңілім әппақ қардай ақ бір күліп қарағаның бақ
оралмас сол ғажайып сәт шарықтатқан мені сол күнгі лебің лебің
қараңғыда көрермендер толы естіліп саған әнім
селт еткізді жүрегімді менің өнерге құштар көзбенен қарағаның
арманым аса тыс салып берген сол құштар көзқарасы
бөлендім мен ғажап сезімге менің әндерім тапқандай өз бағасын
қаншама сұлу қыздар көп өзіңдей неге неге жоқ
сыйладың жанарыма от жоқ болдың ғашық етіп қойдың да оу
көңілім әппақ қардай ақ бір күліп қарағаның бақ
оралмас сол ғажайып сәт шарықтатқан мені сол күнгі лебің лебің
қаншама сұлу қыздар көп өзіңдей неге неге жоқ
сыйладың жанарыма от жоқ болдың ғашық етіп қойдың да оу
көңілім әппақ қардай ақ бір күліп қарағаның бақ
оралмас сол ғажайып сәт шарықтатқан мені сол күнгі лебің

осы әнім құлағыңа жетсе сезіммен
осы әнім құлағыңа жетсе осы әнім құлағыңа жетсе осы әнім құлағыңа жетсе сезіммен тыңда
таңғы шоу
қаншама сұлу қыздар көп данадай неге неге жоқ
бүгін бізде қонақта дана кентай
қош көрдік қайырлы таң баршаларыңызға
дана м қалай жағдайыңыз сұлу қыздар көп өзіңдей неге неге жоқ
мендей жоқ деп ойлайсыз ба наргиза отыр ғой
қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей
артымнан келіп балтамен ұрдың ғой ей
сонымен таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында және инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
данамен бүгін ііі дананың атақты ыыы продюсері ы ақылбек ы досжанов келу керек болған
ыыы бір өзіне белгілі енді маған да белгілі бір себептермен келе алмай қалды келесі жолы келер енді
сонымен дана жақында дубайдан келіпті иә
ал дана дубайда не істеді демалды
кіммен өзі
дубайға демалысқа барасың ғой анандай функция пайда болыпты м жаныңа бір адам береді сені түсіріп жүреді
ол деген ол адам кім екен ондай адамды жандәурен қазақстанда да қолданып жүр ғой
і біздің жандәурен әйтеуір бір жақта жүреді біреуді түсіріп жүреді кімді түсіріп жүретінін білмейміз иә
мүмкін қызы өте әдемі шығар соны
мен жандауренге айына дана отыз бес ақ мың теңге төлеймін мхм қашан көрсең мейрамханада жүреді және біреу түсіріп жүреді оны телефонға
қанша подписщигі жандәуреннің
оған тіпті жандәуренге керісінше жандәурен бірдеңені инстаграмға салса ресторанның мейрамхананың қожайындары қоңырау шалып ұрсады екен
сәлеметсіз бе қалыңыз қалай қайырлы күн жұмыстарыңызға сәттілік
осы сәтті пайдалана отырып ыыы камаздың ремонттап жатқан жұбайыма сәлем жолдаймын сопыбеков нұрмахан жұмысына береке берсін дейді
елге келіп ағардыңыз ба дана дейді
ағарватырмын кәдімгідей бір екі тонға ағарып қалдым
қашан келдіңіз дана ханым осы екі үш апта болып қалды келгеніме
қайтадан демалуға барғыңыз келіп жүрген жоқ па
әзірге жоқ әзір жұмыстар басталып жатыр қазір әндер жазылып жатыр жаңадан бейнебаяндар түсіріліп жатыр демалуға
бүгін тұсау кесеміз бе
біреуін адам баласы әлі тыңдамаған вообще
өзім енді өзім ғой ол өзім автор болған соң сен де адамсың ғой
бейнебаян түсіріліп жатыр ма әлде оған бейнебаян түсіріліп қойды іхі осы бір екі күнде шығып қалады ау
монтажда ма телеканалда
дубайда түсірілген шығар енді жоқ
дубайға шынымен жай демалу үшін бардың ба ешқандай бейнебаян ештеңе түсірген жоқсың ба жоқ жоқ демалу үшін бардым
ы ассалаумағалейкум жұма мүбәрак болсын жаке әдемі қыздарды жинап алады екенсің бізге тауып берші дейді
өзің тауып ал
қайда болады осы әдемі қыздар қайда жүреді данадан сұрайықшы наргиз білмейді ғой
дубайда жүреді иә дубайда жүреді екен самооценка түсті дубайға барып
әжептеуір қыздар жүреді екен
ең қызығы қап қара болса да әдемі ол жақтағы қыздар ше мен таңғалдым қыздары қап қара болса да әдемі ғой
жоқ енді бізде бір комплекстер
бұрын адамдар ағару үшін бәрін істейтін еді қазір қара болу
специально мысалы қараю үшін төрт бес сағаттап күнде бассейн қасына жаттым қараю үшін
сонда бар қарайғаның осы ма
сағат ы он бірде қара бмв икс алты тұрады соған
қойшы кеше де айтып едіңіз далаға шығып іздедік бір сағат
айри мына жерде екі сағат отырды ғой
иә таппады
мен көргенмін анау суретті
саған бұл суретті көруге болмайды наргиз
сен бұл суретті көрсең көреалмаушылық деген не екенін білетін боласың
ал енді дана ханым ыыы клип клип туралы сөйлессек қай әнге і түсірілді
осы жаңа жап жаңа ән әлі ешкім естімеген деген таңдаймын деген әнге түсірілді бейнебаян
сол жақында тұсаукесерін енді күтіп отырмыз отандық телеарналардың бірінен
бүгін жұлдыз фм де алғаш рет тұсауы кесіледі бұйырса
жасұлан аға не болды а бәрі дұрыс па былай істейікші
сіз дананы өмірде көріп отырсыз ғой неге суретке қарап отырсыз
мә жасұлан аға осылай ғой көп жігіттер өйстіп і өзінің алдында тұран адамды байқамай сөйтіп жүріп жоғалтып алып жатады
таңғы шоу бізде қонақта дана кентай жалғастырамыз
таңғы шоу
сен бағаламай бағыңды жараладың жанымды бұрын
сен кімсің мен кіммін бүгін
мен алға ұмтылып көрдім сен артқа тартумен болдың

эх жаным жылдар өтті көп ешқандай саған өкпем жоқ
сонда да жанның жарасы әлі кеткен жоқ
эх жаным жылдар өтті көп ешқандай саған өкпем жоқ
сонда да жанның жарасы әлі кеткен жоқ
мен алға ұмтылып көрдім сен артқа тартумен болдың
сүйіп тұрсам да өз жолыммен кетемін бақытыма жетемін бақытыма жетемін
эх жаным жылдар өтті көп ешқандай саған өкпем жоқ
сонда да жанның жарасы әлі кеткен жоқ
эх жаным жылдар өтті көп ешқандай саған өкпем жоқ
сонда да жанның жарасы әлі кеткен жоқ
біз енді бөлекпіз өкінбеу керекпіз қайтадан келме түсіме де енбе
мазалай берме
эх жаным жылдар өтті көп ешқандай саған өкпем жоқ
сонда да жанның жарасы әлі кеткен жоқ
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу дана кентай бүгін бізде қонақта наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали ств арнасын қосыңыздар немесе инстаграмда жас қали парақшасында
і тойға қаншаға шығасыз гонорарыңыз қанша дейді ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі шығар иә дана
оны продюсер біледі менің инстаграм профилімде номері тұр сол номерге хабарласып біле аласыз
ақылбек досжанова па м ааа үлкен джиппен жүреді жүз он бір деген нөмірі бар мхм
ал сен немен жүресің мен бе сонымен жүремін ғой
сен продюсеріңмен жүресің бе иә
өзінің продюсерімен жүреді екен дана кентай деп
ассалаумағалейкум жаке наргиз дана кореядан сәлем дейді
қазақтың қара қызы о тектес қалыңыз қалай
дана өте мықты актриса және мықты әнші сәлеммен ақылбек досжан дейді түһ
киноға көбірек түсіңіз актерлік ыыы дарыныңыз өте жоғары ақмаралдың рөлін тамаша сомдадыңыз өнеріңізге басымды иемін дейді
сол сериал жайлы сұрасақ енді бақытсыздар бағы деген мхм
қалай сағынып жүрген сияқтысыз ба сол күндерді бірақ бір жылға ыыы жуық уақыт бойы түсірілген екен ол сериал
өткенде ғана пост шығарған болатынмын сол жайында дым сағынған жоқпын шынымды айтайын
өйткені таңғы сағат бестен бастап алып кетіп түнгі сағат екіде он екіде қайтатын уақыттарымыз болады
тіпті ұйқы деген тамақ деген не екенін білмей мысалы тоғыз ай бойында түсірдік
сондықтан маған бір қатты сол кезде салмақ тастадым мен
содан кейін енді жинаватырмын қайтіп қырық үш килограмм болып қалдым
енді продюсерім алады ғой оны мен алмаймын
жай әшейін жалақы алатындай қылып отырғызып қойған ба келісім шартқа
енді ол жайында айта алмаймын контракт бойынша бірақ та жаңағыдай әр нені мен мына сериалда ойнадым или мына жақта неғылдым деп есептеп отырмаймын

наргиз мен сенің продюсерің болайыншы
жездемнің туған күні еді нұрлан дейді мхм құтты болсын
ііі қашан концерт не дейді өзіңе қашан келесің концертпен ақтауға қашан келесің деп сұрап жатыр қайта қайта
ақтауға мен негізінде сәуір айында бардым ау деймін жоқ мартта бардым
і наурыз айында бардым ақтау аудандары енді қаласының өзінде бермесем де аудандарында ауылдарында болып он күн бойы концерт бердім
о дана келіпті ғой көңіл күйім болмаса да әзіл жазып қояйын дейді ақылбек ақылқызы
іхі сіздің продюсеріңіз ғой ііі мхм
ііі әдемі иә дейді бұл қыз
дана отбасын құрған ба дейді
жоқ құрмаған әзір құру жоспарда жоқ мхм
дана көзіңіз ііі өзіңіздікі ме дейді алдында қонаққа келгенде басқа көз еді дейді
ол кезде кірпік бар тұғын он екі сантиметр қазір кірпік барлығын алдырып тастадым
қош келдіңіз ерке қыз не ғой осы ше ы барлықтарыңыз байқау ойнатасыздар ғой дейді
белең алып кетті ғой гив анау мынау ойындар
ы былай дейді халықты алдап дейді і сіз де жібердіңіз ғой екі үш күн бұрын бәріне тіркеліп шықсам дейді
оны дакенти деген бір ііі вайнер бала ойнатқан болатын біз рекламасын жасап бердік ол жақта барлығы шынайы болған сияқты
енді барлығы ұта бермейді өкінішке орай
мен мысалы мынандай жақында парақшамда мынандай нәрсе жүргіздім
ыыы мысалы мен понедельник күні дүйсенбі күні кеше неге барып қайттым мысалы салонға иә
і шашыма ботокс жасайтайын деватырмын бір оқырманымды өзіммен бірге ала кетемін дедім ішінен біреуін алып кетемін дедім комментриі ұнаған ерекше комментария жазған адам
сонымен сол қызды апардым мысалы ііі сол айтыватыр да өмірімде жаңағы осындайға сенбеппін өйткені қатысамыз ұтпаймыз сондықтан сенбеппін дейді де
бірінші рет осылай ұтып осылай келіп тұрмын деп таңғалып жатыр
сондықтан қалғандары мысалы сол қыз ұтты ма қалғандары сенбейді де ол өтірік
енді ііі мен де айта кетейін шынымен де егер адамдар бір нәрсе ойнатып жатса мхм
ы егер сізді ешкім мәжбүрлемейді ғой қатысамын десеңіз қатысыңыз кім біледі бағыңыз жанып сіз ұтып кетуіңіз мүмкін деген сияқты
адамдарға басқа ойын ойнату керек сияқты
оларға лоторей ойнату керек те ііі қазір кімнің есімін шығарамыз соны мысалға балғамен ұрамын деген сияқты басынан ше
сонда анау адам шықпай қалса мә мынау әділетті бәрі күшті өтті дейтін шығар
дана кентай бізде қонақта таңғы шоу достар
біз айзат сен бүйтіватқаннан кейін неағып бүйттің бұл ненің белгісі
дана сол жағыңа бір қарап қойшы
мен айзаттың мынауысын ұмытып кетіппін айзат анау жолы айтқан маған мен дана келгенде мен бүйтемін
ризасың ба енді бүйте бермеші болды
енді дейді бағланның үш көлігі рас емес қой дейді
неге жоқ қойыңыздаршы болды ондай әңгімені мен жек көремін осындай әңгімені ше анау деп қойсаңдаршы не болды оның үстіне жұма бүгін
дана қош келдіңіз бейнебаян түсіріп жатсаңыз айтыңызшы мен сіздің ы бейнебаяныңызға түскім келеді дейді
ондай конкурста ойын ойнатуымыз мүмкін
біраз адамды түсіруге болады ғой иә солай істеуіміз мүмкін
әлде істеді ме екен
бірақ арнайы өзінің оқырмандарынан жинағандар болмады ау деймін иә
сонда сенің келесі бейнебаяныңды күтіп жүреді де оқырмандар иә көбейе береді
қазірдің өзінде қанша ііі оқырманың бар ыыы үш жүз елуге жетіп қалды
ммм үш жүз елу мың иә м
құрдасым нұрлан қоянбаевты қырық жас мерейтойымен құттықтап жіберіңізші гүлмира нұр сұлтан қаласынан дейді
нұрлан қоянбаевты туған күнімен тағы да құттықтап қояйық таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
жетер енді болды демеші жаныма келші жанды емдеші емдеші
кешірмеймін жаным демеші сүйе беремін сүйемін деші сен сүйемін деші
айтшы кетемін деген райыңнан қайтшы жараламай жүректі айтшы сен айтшы
алыстамай жаныма қайтшы
сағынба оны сағынба жүрегім тыңдашы бағынба
сүймейміз амалсыз кетерміз тағы да
айналды жүрегім бақытсыздар бағында
айтшы кетемін деген райыңнан қайтшы жараламай жүректі айтшы сен айтшы
алыстамай жаныма қайтшы
сағынба оны сағынба жүрегім тыңдашы бағынба
сүймейміз амалсыз кетерміз тағы да
сағынба оны сағынба жүрегім тыңдашы бағынба
сүймейміз амалсыз кетерміз тағы да
айналды жүрегім бақытсыздар бағында
жарнама қайтарыңдар қайтарыңдар бұрынғыдай енді болмайды
барлықтарыңыз үшін одан да көп шексіз әлеуметтік желілер
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде бар болғанда бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге және қорларды шексіз ауыстыру күн сайын
толығырық теле екі нүкте кизетте теле екі үздік баға кепілі
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промоқаптамадағы три желание майонезін сатып ал
мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желание беретін миллионға асық
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықтан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе ю банк нүкте кизет сайтында
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу сағынба оны деген қандай керемет ән
дана кентай бүгін бізде қонақта рахмет дана осы ән туралы айтып берші тарихы
екі жыл бұрын көңіл күйім нашар болып жүрген ы махаббат жағынан көңіл қалып деген сияқты
сен екі жыл бұрын да бізге жігітім жоқ деп жүр едің ғой үндемесеңізші
сосын ыыы қалай айтсам болады ііі әнді айтатын кезде біз композиторларға өзіміздің тілегімізді айтамыз ғой мынандай болса мынандай болса деп
шоқан уәлихан деген жас композиторға айттым мен жылайтын болғанда да лирика болғанда да лириканың лирикасы болсыншы деп
сосын ол ы шамамен бір ән шығарды бірақ оның мына жерін былай қылсақ қалай болады мына жерін былай қылсақ болады деп әйтеуір айтып
екі ән болды бұл қайырмасы басқа әндікі болды куплеті басқа әндікі сол әнді қосқыздым ммм куплетін алдыртып сосын қайырмасын алдыртып сосын аранжировщикке барып
өмірде екі адамды қоса алмасам да екі әнді қостым дейсің иә
сосын алдында ғана стамбулға барып қайтқан тұғынмын соның алдында
сол кезде стамбулды білесіз ғой барған кезде ресторандары болсын кез келген жері болсын өздерінің осындай музыкалары тұрады ыыы традиционный кәдімгі
сондай музыкалар тұрады өздерінің турецкий
сол жақта да маған қатты ұнаған болатын осылардың гармониясы жағынан болсын жаңағы музыкалары дәстүрлі музыкалары деген сияқты
сосын аранжировщикке де айттым осылай жаңағыдай түрік бағытында болса осындай сияқты болып басталса
соны аспаптарын ойнатқызып ол аспапты іздеткізіп кім ойнайды деп сонымен бір ақ түрік өзі ойнайды екен алматыда соны іздетіп әйтеуір ойнатып
аранжировкасын жасатып солай туған ән болды иә
яғни өзіңнің өміріңе тікелей тікелей қатысы бар
сонда ыыы мысалға адам бір адаммен қош айтысса мхм ыыы жараспай қалса жұптары мхм
ыыы ол адамды еске түсіретін жерлерден қашады ы ол адамды еске түсіретін әндерді тыңдамайды деген сияқты
өйткені мен кез келген нәрсенің немесе өзімнің миымдағы проблемаға кез келген проблемаға тікелей қарауға тырысамын
қалай мен тікелей қараймын сол нәрсені жылап басқа болып әйтеуір сол ситуацияны жіберемін соған қашан күш табамын болды
соған бес алты ай кетсе кетеді сонымен рахаттанып өзіммен өзім жаңағыдай одан кейін ол әнді тыңдасам қазір мен мысалы мұңаймаймын өйткені мен ол ситуацияны уже жібердім
тығылмаймын иә бар ауырғаным бір екі апта вообще үйден шықпай мысалы немесе мүлдем көңіл күйім болмай жылауым мүмкін басқа қылуым мүмкін иә
одан кейін барып жайлап жайлап бір өзіме замкнутый і бір айдай сөйтіп жүретін әдетім бар өзімді уже жаттап алғанмын
солай солай солай бір бес алты айда ес жинаймын ғой
кейбір адамдар өзінің әндерінің сөзін жаттай алмай жүр сен өзіңді жаттап ал
кез келген стресстен бес алты айда шығуға болады екен оны психологтар да доказать еткен
не істеу керек стресстен шығу үшін
иә жалпы қыздарға бір кеңес болсыншы қалай ұмытуға болады бір адамды
ыыы мен мысалы бір жақсы әдетім бар ііі сол уақытты пиваны айтпа
бір екі аптадан кейін өзім жаңағы пайдалы іспен шұғылдануға тырысамын
он тоғыз жасымда ең бірінші рет көңілім қалғанда махаббаттан мен мысалы гитара үйрендім бос уақытымда
жаңа жылап өткізбес үшін гитара үйрендім мысалы бір нәрсе жасаумен шұғылданумен айналысамын
өзімді жаңағыдай одан сайын жаңағы қамшылап дейді ғой і жоғарыға қарай көтерілуге тырысамын өзімді жақсы жағынан немесе дүкен аралап көп киім алатын кездерім болады
ақшасы жоқ қыздар ше гитара да жоқ жым жоқ жоқ ютубтан үйрендім
сол бағанағы өтіп барлық кеткен жігіттерді арқасында
адамға бақыт тілеп үйрену керек егер сен оны шынымен де жақсы көрген болатын болсаң оны қарғамай қарғап сілемей басқа қылмай
тек қана сол меннен жақсы адам тапса екен сол ақ бақытты болса екен мен осылай қала қояйыншы бірақ сол бақытты болсыншы соның жолы ашық болсыншы ойбай сол күшті болсыншы деп тілеу керек
сол кезде сенің жолың ашылады шынымды айтайын солай болады сондықтан адамға бақыт тілеп үйрен
естеліктер үшін деп қойсаңызшы
былай істейік ііі бір ән тыңдап алайық
сол ән біткенше біраз сабақ берсін саған
таңғы шоу
өткен күн көктем еді көктем де өткен еді тағы да
бағымды шектеп еді жылуың жетпеп еді жаныма
жазылмай жатты шері сүйсем де қатты сені сағына
мен бірақ бұл өмірде қуанамын жүрегімде барыңа барыңа
жұбанамын жұбанамын білемін тағдыр сынағанын
бұл сыннан да шыға аламын шыдап
жұбанарсың жұбанарсың мейлі мені кінәларсың
сен мен сүйген бір адамсың бірақ
сағыныш құрбанына айналып зырлады да уақытым
тек үнсіз күн өтеді белгісіз кім екені бақытым
бақытты жандармен де бақытсыз жандармен де бірдеймін
түбі бақ қонатынын ол да не болатынын білмеймін білмеймін
жұбанамын жұбанамын білемін тағдыр сынағанын
бұл сыннан да шыға аламын шыдап
жұбанарсың жұбанарсың мейлі мені кінәларсың
сен мен сүйген бір адамсың бірақ
жұбанамын жұбанамын білемін тағдыр сынағанын
бұл сыннан да шыға аламын шыдап
жұбанарсың жұбанарсың мейлі мені кінәларсың
сен мен сүйген бір адамсың бірақ сен мен сүйген бір адамсың
таңғы шоу жұлдыз фм де
таңғы шоу жұлдыз фм де бүгін бізде қонақта дана кентай
жаңа ғана тұсаукесер болды десек қателеспейміз жұбанамын деген ән жұлдыз фм де алғаш рет шырқалды
құтты болсын дана рахмет
ы дана бүгінгі тақырыпқа байланысты ойыңды біле кетсек ііі пайдасы үшін араласқан дұрыс па деген тақырып бізде
мхм сенімен пайдасы үшін араласып тастап кеткен адамдар болды ма
мәссаған пайдасы үшін бе мен пайдасы үшін менімен араласыватқандарды сразу біліп қоямын бірақ негізі бар әлі де
жоқ бар бірақ сеземін кейде ы жаңағы
қалай сезуге болады оны қалай сезуге болады дегенде енді көбінесе менің сторисыма прямой эфиріме кіргісі келіп
жаңағыдай кіріп отметка жасашы үйтші бүйтші маған подписщик жиналсыншы деп солай жасайтын адамдар болады арасында
жарайды енді ол инстаграм ғой өмірде ше өмірде пайдасы үшін араласқан
араласатын адамдар көп болады өкінішке орай әзірге менің ақшам көп емес
і негізі ақшасы көп адамдардың қасында олай болуы ол заңдылық қой енді иә
кімге ұнамайды тегін жүрген сенің қасыңда
наргиз екеуіміздің жанымызда ешкім жоқ
қыздарға негізі бар ғой жүремін десе вариант көп қой наргиз сіздің қасыңызда жүр екен
ей жаным конечно мен бұған күнде обед
мирас хабарласты қостанайдан алло
алло ассалаумағалейкум уағалейкум ассалям
саламатсыз ба дана ханым
қош келдіңіз қош көрдік
мен сіздің тұрақты көрерменіңізбін і есіңізде болса сіз таңғы хабар бағдарламасына келген кезде де мен сізге хабарласқанмын аха
і мен сіздің әндеріңізді өте қатты сүйіп тыңдаймын өзіңізді де өте қатты жақсы көремін
сізге қоятын сұрағым алда қандай әншілермен дуэт айтасыз және ы қандай әндер шығару ойыңызда бар
және де бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін рахмет
ойдағыдай ы ойлаған армандарыңыз і іске аса берсін рахмет мирас есікті ашшы біреу
ііі дуэт і біз нұрсұлтан нұрбердиев деген жігітпен дуэт жазып жатырмыз осы осы апта немесе келесі апта әнді тыңдай аласыздар бұйырса шығады желілерге
жұлдыз фм нен міндетті түрде тыңдайсыздар мхм
тырнақты айтсаңшы тырнағы ұзын қыздардың
әдемі инабатты қыз екен дейді
ыыы сәтпаевқа сәлем жолдадық дана сіз суперқызсыз ғой дейді
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма ыыы бүгін дана кентай келіп ғой дейді неге жұлдыз фм ге келмей кетті дейді ал
бәсе сөйтіп айтыңыздаршы алдында көп келеді көп келеді деп крышасы бар ма жұлдыз фм де деп қоймай жүрген еді
көп келмегеннің себебі шақырмайсыздар ғой шақырмай
жоқ сізді таппаймыз ғой бір қарасаң дубайда бір қарасаң стамбулда
бір қарасаң ақылбектің үйінде
дана боянбаса да әдемі екен ғой қазір танымай отырып әрең таныдым дана тура осылай боянбай жүрші
да мен сол боянбай келдім ше ұйқым қанбай боянуға уақыт
і жігіт көп қой дейді данада дейді да
хабарласқан тыңдарман бірден жакеңнің телефонына қоңырау шалып жіберді ме дедім ғой дейді
і сегіз жүз жеті жүз жиырма жеті үш жүз бір
иә хабарласып қонаққа сұрақ қойсаңыздар болады
иә дана ханым ыыы керексіз бөтен адам деген ән
орындауында сіз оны өзіңіз шығарып алыпсыз жаным жаным деп
сонымен ән кімдікі қалай екі адам бірдей айтып жүр оны
неге осындай көп сұрақ болады сендерге мысалы тыңдармандар әсіресе сол сұрақты өте көп қояды
мен айтамын құдай ау бір әнді екі орындаушы әдемілеп екі вариантта шығарып беріватыр
қайсысы ұнайды соны бүйтіп тыныш тыңдап жүре беруге болады ғой да оны не үшін сұрайды
наргиздің микрофонын өшіріңдер таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
өмірімнің өлшемі сен жанымның бөлшегі
өлшенбейді жүректе махаббаттың мөлшері
сүйгеннен ғой ол сені
сен мен үшін көкте күнсің жерде бақыт нұр едің
сен жанымның бар дертіне бере аласың бір емін
сені ғана сыйлап сүю мен үшін бір бақыт жүрегім
қорғанымсың қолдайтұғын қос өмірде білемін
өзің барда мен де мұңсыз күндерімді сүремін
барлық адам болса деймін мына біздей бақытты тілегім
аңсап қайтем күн айды сезім бізді құрайды
кеудемдегі жүрегім сені ғана сұрайды
сені ғана сұрайды
сен мен үшін көкте күнсің жерде бақыт нұр едің
сен жанымның бар дертіне бере аласың бір емін
сені ғана сыйлап сүю мен үшін бір бақыт жүрегім
қорғанымсың қолдайтұғын қос өмірде білемін
өзің барда мен де мұңсыз күндерімді сүремін
барлық адам болса деймін мына біздей бақытты тілегім
сен мен үшін көкте күнсің жерде бақыт нұр едің
сен жанымның бар дертіне бере аласың бір емін
сені ғана сыйлап сүю мен үшін де бір бақыт жүрегім
қорғанымсың қолдайтұғын қос өмірде білемін
өзің барда мен де мұңсыз күндерімді сүремін
барлық адам болса деймін мына біздей бақытты болса деймін тілегім
барлық адам болса деймін мына біздей бақытты
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз бүгін бізде қонақта дана кентай
әшейінде қонақтар келсе шапалақ бермейсің немене бүгін қайта қайта шапалақ бердің
жезқазған аш екі о ұжымына сәлем жолдаңызшы даулеттен дейді жолдадық аш екі о жолдадық
ыыы дана ау сізге үлкен сәлем
мен қазір әдетте жігіттердің сізге жазып жүрген нәрсесін жазған болармын
бірақ өтініш маған сеніңізші мен сізді шынайы сүйемін ол бір иә
екіншіден болашақ жарыңызға жігітіңізге үш қоятын талабыңызды білгім келеді дейді
ол і бірінші сөзінде тұра білуі міндетті түрде ол сөзінде тұрмайтын адамдарды жек көремін екінші еңбекқор болу керек
ііі үшінші үшінші үшінші не дейді семьянин дегенді қазақша қалай айтады
жанұям жанұям менің жанұям құдай ай деп жүретін адам болу керек қой
бір жерде қыдырып қойса менің жанұям не істеватыр екен деп
үйленген жүре береді бізбен қыдырып
иә айзат аға ол жай жұмысы болғаннан кейін жаңағы ойлап қалма
дана қызық сондай ақкөңіл
типаж қандай болу керек
түр деген негізі ер адамға аса қатты ондай емес қой негізі мен өзім үлкейген үлкейе
дана ақылбек досжановпен жұмыс істемейтін еді
жоқ мысалы кішкентай кезімде он жеті жасар он алты жас иә түрге қараймыз ол кезде ойбай түрі әдемі бойы ұзын болу керек міндетті түрде деп
ал қазір ііі ісіне қарайсың ғой түріне емес ісіне не істеп жүр ол қандай мамандықта жұмыс істеп жүр
өз өзін ортада қалай ұстайды мхм ортадағы абройы қалай беделі қалай деген сияқты ғой
ол міндетті түрде мхм
өй неге осы бізге келген қыздардың бәрі мен туралы айта береді
анау жақта айзат маған жұдырығын көрсетіватыр
содан ба жақсы дана ханым ііі енді і төрт ән бүгін төрт ән болды енді тұсауын кесетін болды тағы бір ән қосылды менің мелодрамам деген ән
рэп те айтыватырмын тойға айтатын әндер тойский әндерді айтыватырмын лирикада айтыватрмын не дей бересіздер любой кез келген жағынан айтыватырмын
очумен болуы мүмкін барлығы да болуы мүмкін
очу аға қаяқта жүр өзі жүр ғой
ы болашақ жарың өнерді таста десе ал мінекей тап келді
енді мені шын сүйетін адам болса осыншама менің өнерімді көріп тұрып осыншама еңбегімді көріп тұрып ол таста деп айтпайтын сияқты мені шын сүйетін адам болса менің ойымша
ал мен өзімді шын сүйетін адамға тұрмысқа шығамын
неге жасұлан аға махаббат бар дегенге сенбейсіз бе не сіз
жоқ енді ол ыыы сүю сүю емес түсіну түсінбеу ғой өнерін ыыы мысалға ы қалай айтсақ болады мынау ыыы
тордың ішінде құс ән айтпайды деген сияқты ғой
бұлбұл ма бұлбұл
ыыы дананы бір жерге қамап қойсаң бұл ыыы дана болмай қалатын сияқты
іштегі өнер шығу керек оның үстіне халық әндерін сүйіп тыңдап жатыр
дана ханым қатты ғашық болып қалса ше ол адамға
ертең не күтіп тұрғанын білмейміз
дана кентай жалғастырамыз
таңғы шоу
күлімдеші сен үшін барлық жеңістерім сенші біз бақытты бола аламыз
келші бүгін келші күнім деші оу күнім деші
жақыным менің жақыным алысым болып кеттің ғой жай ғана танысым
рахмет айтам саған жаным бәрі үшін өзіңсің жердегі шетсіз шексіз ғарышым
мереке секілдісің сен көктемгі себебі ұмыттым мен өткенді сен